Ya da bara rayuwa na ahani wa toh saka laka gaskiya rayuwanari satan a lukwa kima a dole ka ja bata rayuwan nya me rayuwanya kada ji ata ya kwalta some time sakalaka kenan, santi laka kada ji akwa kasu ku aji pazi toh iri ini adi rajuwa wei kitti littah ka ga mwari aji mallum ko ji zir nya apir ja karatu kadaga chai ka gir dinka hirra ji ja pazir nya tun da gi yai jin ga jaga illimi ji kwajini tinya aka illimi nari nyi ah gi ni ka ga din gay u ti ni aka hankal amma gi ja yartini ta ga ta mina tini nda ta raina dir illimi wei so ini ni rayuwa kuma adai kulini ahani tip u sukwar ambuha ka tai aka gika ndilaka jada ninpara sim wei ja wula pa ji raina ndiffe ni somobinta je la bar aka shi akiri toh babur ga bwa irin i nari ka suwati gir ya kuma kadiye puti wey sir rabo hyal ndi hiba kala-kala so ani rayuwa ni ti ya bara kulimi ahanari nam nena diff baki lai ndiffe ma kura mukwar ya walli akwa cha wasiyar ni ke sati sirana dara walla tira kir ma balchi ana dar kar dar habir amma balar na ni ma ji wanni illi laka. Mira fore kawula ndufu ni wey ndufu ni lilini ma ji walli diya inini mingil bilik apaninda ini ji sati ji walle ndife ni ji sati sir ni de kulini akani ah ah tuh taka walli aga sa, saka laka nbi nika gana siga lukuura dirpir n aka kaya mwari njai tika jai mini ah hani ko gi mwan ah yifi akwa fi tini yai ba ko ma toh ka sinam tidamiya nar aga da iya shi an ti kirapir rayuwa narl dagu aka muritu nwa rayuwa gi raina la bangida, gi raina <hesitation> ghini gi raina silaka ga da barapir office koh gi doctor addi pwa pwa dir mwara war iri ini ni ar we so gi pata rayuwar nye kenan kade ka rayuwa mai kiyan weh kullum ga kwa tunani a gakwa tunani ndadi kirana ga apiri shi ah nji nam dada tara yei kakar muryi ka ga shir wasu war yar ni pizi tidara nbwa kum a dar iya raguwe mai kiyau kulini ah ani yakamata amur kwsi kayir dar dan tamur ta bara iri ngakur, ngakur aedo girman kai kenan ngakur wato girman kai kenen bakur. Adi kal-kal wey iya rayuwar nye mai kiyau yanda ti gi zindi apir ah liba aka ga an ti ga liba kiri a ga und ndi gyari walle ana nla tu bwa ni ininini nir kwaiyi ininini nir tima, dai dai iya kiti rayuwar nje koh jig aka ga walliyi aka yimi aka sati sir nye ke wul wasar nje dana kira nla ga pir ba wul bana <hesitation> ji walli jiga ni ti ja sa’a ah amma sini mingil bilik ni ti ji walli ni uhm b aka chi kir nye diye bat oh nda gi nu na nar apir nlale lale ki kwa jinni dinar jiga nit oh kulini jiga kulin ma adi weh awn <hesitation> tasayimi nduku ahani ma nda kira naga dubu sida aga silaka soboda me shun vashin lafiya kala kala shi kala kala shi to kuma batun kuma rayuwa wato ndilakaka la tilba dolob kal kal dum apani ah ji ya pa ngil dolab wa ki iya kal kal apa ngil ka go filiti aga piyati ngwa nda nga ga sita ngwa adi sita ti ga ngha weh gi hau kir nye akwa wahala buji ni buji nir ininini tin a iya akwa gasuwa ni tin a siti ni puyi ka ga yifiti aka gimi kaga munta sir nye. Wallahi tigi pi ata buji kwalta nye aga early nam tagi piya ti gin am ata biji kwalta fig pi ni ko kichi namduna iya ni yima yadda cha kichi nari wallai <hesitation> ti fi sirana apani wallai ya pir na ani dory a nga sidakur ja wai amma gi piya ta digil fa iri apa doha ti piyati ya nga sidakur ah we gi hiyati kula-kulani ini ada kal ti rat u bura ni ada kal tira yi lika dilba kuzugu, ku zugur yid au dubu palu yare sai gi sa’a ashe ka di sindi weh doloh ti ga piya iti ni jan da sinta laka rahin lafiyani me jan da sinta kura lapiya kur ni tugwo npuyi kuma kullum kaguwa tashin hankali mapir ma ndin kira laga aka lafiyarku chiwon siga kam doma gi lukuwa maker nda kira pir ashina ka ti ya arpe ga tira ya gibi ka tira ya toh rayuwa ani yanda tiya kwa rayuwa na nana nor dandir bara iyati adi welindir boru iyati adiwe da akwa boya a kwa bwalirmwa ahani akwa bayan gida kenan nde kira yabara njai ke sim ndifir na kal-kal ke hyati ke tinar na ani sin am.